شنبه د آرامۍ، خوشحالۍ او د اوسني وخت سره د خوښۍ نښه ده. زما ذهن ته د تفریح، له خپلو خلکو سره د وخت تېرولو او د ژوند د ساده خوښیو تصورات راځي. دا ورځ د هوساینې او د ژوند د آرامۍ لپاره یو فرصت دی.